نخدم نهار واحد <hesitation> خمسطاشر ساعه، ونرتاح بقية الأسبوع خير، ما نحبش <hesitation> نخدم كل يوم، و <hesitation> زاده نلقى وقت نجم ن- نعمل برشا حاجات في بقية الأسبوع نخدم خدمة اخرى، نرتاح، نمشي <hesitation> نحوس، نجم نقسم الأسبوع، ما يسالش حتى لو كان الضغط كبير <hesitation> نجم نخدم فرد نهار وبعديكا نرتاح في عقلي، ما يقلقنيش يعني.